Guyya guyya dalot kiyya an dursa innamaa bere borbada bere anin deqe it sherekee shere it'midas. bere cholle holi chole hama dansa borbaade won cholle yani keki cholle dabani guyya sun midasani anuma innama wagenia washuhuri waame ka guyya sun dufe bere sun an huduri yani ak hariyya kiyya ayyo tiyya abbole kiyya midase won wor kennanen it midase dubatan birthday gudio hamtu midasaa. guyya sun innama kullin gammade online hin postani guyya akasi.